A ɓaman siyo ngaɗaa hen ndiyam, ɓamaa soccirde ndee ngaɗaa hen ɓoosa, ngaɗa e leydi ndii coccaa. Nii woni no soccirgol ɓurngol fuu yaafude banngal nokku kaa yaarata.